जम्स्तोनेस् तु बने नक जम्स्तोने होल् बने पṭहर् बिलक् बने जुन्मिल अम्नि हेरि ने जुन्मिल गौन गिनु। तदे नक पṭहर् धके नैब अन्गुथि पिनु हे बिलक् पṭहर् दि बोनै ते हे बिलक् हेरि बने जुन्मिल कोइलक् हेरि होइ। खदन् होइ तर् पर नेके बने उलियज जै ते तत् बेलक्-बेलक् धनर् हेरि होल् बने जम्स्तोने असे के ē ततु होल् दैमन्। तपिसोद् रुबि, तपिसोद् सेफेर्, तपिसोद् एमेरल्द्, तपिसोद् अमेथ्य्स्त्, तपिसोद् असे ओपल्, तपिसोद् असे तोपज्, तपिसोद् गर्नेत्, गर्नेत् मोर् हततु गर्नेत् तपिसोद् होल् तोपज्। तपिसोद् होल् गर्नेत्, गुलियत असे दिनोसौर्, तपिसोद् अकुअमरिने, अकुअमरिने अनुपत, जम्स्तोने जुन्तु मने हेरि प, पनि, पनि वितप उलियज तपिसोद् असे तर् कुइज्, तपिसोद् होल् गर्नेत्।